اللي أعرفه عن الولايات المتحدة أن ثقافتها متنوعة جدا، لأنها مزيجة من الثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، عندهم أهمية كبيرة للحرية الفردية والحقوق الشخصية، يؤمنون بالعمل الجاد لتحقيق النجاح، ومن الأشياء اللي تشتهر فيها أمريكا هي هوليود وصناعة الأفلام و. <hesitation> والرياضة مثل كرة ال القدم الأمريكية وكرة السلة. <hesitation> بالمجمل، الناس هناك يحبون التنوع، التجديد ويعتبرون الابتكار والإبداع، جزء كبير من ثقافتهم.